Xinǿǿ a la köö fí kié’ xinǿǿ, xinǿǿ e jé’n só’, xinǿǿ e e mi <hesitation> e jmⱥⱥ e re jý lajy sun e üu’ra re fáá’ra, xiro a exa xinǿǿ jmí byga ‘néé’ lɇ pi ‘lóó’ lɇ re fáá’ra jö, ki xa xinǿǿ e re le juý, xa xinǿǿ e uää’ <noise> la ku kiä’na xinǿǿ ü’ra ‘myy’ e kii’ra e la xé’n kiä’na xinǿǿ jiina míi na kö’ jíina jyn jö ráá’ kiéna, jíi na jyn kuⱥ, jy dsii jyn, i i i ‘nⱥ’ re jíina kiä’ xinǿǿ, kié’ xinǿǿ üu’ra ‘myy kieera kö’ la re lɇ my lún ‘nⱥ’ re üu’ra, re üu’ra kä xiñó’ re üú’ra kä ñí’ piso, re üú’ra jy kuⱥⱥ’ wÿÿ re üú’ra, üú’ra kä dsoo iáá’ üú’ra kä ñó’ too ‘myy üú’ra kieera üú’ra, kie’ ´nⱥ’ re üú’ra guoora kiä’ xinǿǿ kö, eñóó ba fí kié’ xinǿǿ, kí xiro jiá’ re kóó’ra xinǿǿ jö bii fɇ’ li dsáána, ta é kié’ naá’ re jïïna ki xinǿǿ, e ‘nⱥ’ bii ba xinǿǿ re fáá’ra.